اكيد طبعا هفضل ان انا يكون عندى مؤونه مدى الحياه من البيتزا احسن من ان انا يكون عندى مؤونه مدى الحياه من الايس كريم لان انا بحب البيتزا و البيتزا كمان اكله كويسه جدا تقدر لو انت تايه او فى اى حته تاكلها تفضل تاكلها عشان تفضل على قيد الحياه اما الايسكريم كترة اكله ممكن تؤلم البطن و توجع الاسنان كل دا فا البيتزا طبعا احسن بكتير